வியாழக்கிழமை பற்றி எண்ணும் போது, அதில் உள்ள எதிர்பார்ப்பு உணர்வு எனக்கு தோன்றுகிறது. வேலை வாரத்தின் இறுதிக்கான மிக முக்கியமான நாள் என்பது உணர்வு. மேலும், பழைய நினைவுகளின் பகிர்வு எனும் சமூக ஊடக பாரம்பரியத்துடன் இது இணைக்கப்படுகிறது. இது வேலை நாள்களையும் வார இறுதியையும் இணைக்கும் ஒரு பாலமாக தோன்றுகிறது. உங்களுக்கு வியாழக்கிழமை தொடர்பாக என்ன நினைவுகள் தோன்றுகின்றன?